Abdu kañjum bo, komi maɓɓiti ɗum semyi e Dɗum waɗa, e ɗum waɗa data analysis, semyi e gooto wonta ɗon nder abji ɗi data analysis, e ɗum waɗana data analysis, e ɗum waɗana scientific calculations, e ɗum waɗana programming, e ɗum waɗana kujeeji ɗuɗɗi.